पहिले गउँ घरमे मनै माटीक चुल्हीमे काठी लैके खाना पकामे । पहिले ते गाउँ घरमे काठी फे बहुत मिले आउ मनैन ति जेदा काम फे नाई रहे तभिमारे काठी खोजके लाके चुल्हीमे खाना पकामे । मुल आजकालते सबका ति समय कम रहता आउर जाके काठी फे नाई मिल्ता तभिमारे आजकाल हरेक मेरके ग्याँस ओला चुल्ही होइल या बिधुत ओला चुल्ही होइल आइगेल हँइ जउन चाहिं खाना पकैनामे सहजिल करदेहले हँइ । ग्याँस चुल्हीमे हमरे खाना हाली हाली पकाइ सिकब कहलेसे धुवाँ फे नाई हुइता आउर भन्सरिया मनैन सहजिल फे रहता । तभिमारे आजकाल्हके मनै ग्याँस ओला चुल्ही प्रयोग करके खाना पकैतियाँ ।